اكيد طبعا افضل ان انا اعيش فى عالم خالى من الفقر لان الفقر ملهوش علاج للاسف لكن التلوث ليه علاج و الناس الفقيره للاسف مبيقدروش يعملو فلوس خالص و بيكونو دايما فقراء مش معاهم اى حاجه يقدرو يعيشو بيها و مش معاهم فلوس ياكلو بيها ولا يشربو بيها ولا يجيبو هدوم حلوه بيها ومش بيقدرو للاسف يعيشو كويس فا هفضل ان انا اعالج الفقر احسن